Kimetha urime ivika nyama. Ikai kenda irwe, urime itumia he iko mifiri mingi. Nyama kwa iondoa kwaivamba kindokicha, uihanike umbarinyi. Kana handu halaraighire mmbari mkai halaghire halaingia kiluli ena huya nike nak- huya nike kali handu haraghire kiruki kirichwa. Ihume homboa mboa kwa mbeo njicha. Andu anghire mthinyi vaachifinduwa moro kwairima iivika hoe na tala, uanike hoo. Kamiitanda kindokicha kwaianika hoo hena kitala hoo inyaghire moro yauma mboa mboa ho. Kwairima ukanika miuma kwairima ivivikaa kindo kichaa uwe kairumbua kando kando ukore uye. Enaingi kwairima irafuniya du kwiokwiyo kammechemba ughai voko kwara kunia kala kule nighire ndukyafo kwara kuniahao mbombo ukami.